<noise> Babal ngal kangal yahataako, ngal keɓuɗo yahii fuu, kar riskii, jawdi ngondi ɗon, to ɗum wi’ ɗum sendanani duniya pati koo moye see to heɓi, taga duuɓi saaluɗi himɓe njiɗi njaha ɓe tampi, nde mi raari mabɗum, mi tammbi laawol, mi yeeyimi tawi goɗɗo ndottiijo kiɗɗo dow ɗatal mo taɓi ya.